Idiom ihohina oho nu moder ode de idiom ihoho ovokro te mota de idiom lhoho ote temo eki mode idiom lhoho odete oyite, idiom ihoho iyano oyesay nu eya modera moder ofroke ma okono eyan imovoku okonu itomayo meder ivo eyan ino evon no eh ebir evo ekro von lnum evon aveiranu <hesitation> uvara mimeme na no evo meder idiom no miginiginiya eva medera idet ata na iyo avara nu eva me der idiom lhoho dọ uta dete idiom ihoho yo nu iyen uroson ova yite dọ moder obovo itoto ivo mo der okono oyon ebir mekoto mo eh <hesitation> inun ebir, medir ivo no evon avara no mimenemena eva medera ohono oder inakro urisete kikrebow kikrebow uvesite do iwenite okono udow wane diya odawane diya mokiene iwiwo.